Ajiaro’ e lii re fáá’ra jö, jia’ re lí fó’ re fáá’ra e la kú dsa ree lýn kiä’ jan ráá’, lyn ro’ jná e la kú re fáá’ra jö e xa e dse l ngý dsí, e jyn dsí, xa ro’ e dseli ti’n jan dsii, jia’ ro ñí re fáá’ra e ‘mýn e e ba xin a ka’ re fáá’ra e dse juⱥⱥ’ e llá by ga ti’n mý’n kiä’ jan, ja fíi re fáá’ra jö, dse t´’in ka píí’ dse jyn dsí kö ma re jëë fíi, kié dse li ngý ro’ dsi kö’ lýn jná ki ma re ti dse jún jan fíí jö dse li láá óó’ jö dsii ro’ o ñó’ ga e re jún jan dsa e jö ba ii e jmⱥⱥ dsii, llá’ dse guⱥ óó’ té’ lɇ sún la dse nǿǿ, sún la dse nǿǿ, guá óó’ jö dsii e ma re ti e dse jún jan dsa, la’ ba lɇ jmóo, la’ ro’ jö dsii ba ro’ la kú tá jö <hesitation> la kú tá’ jö ráá’ i náá’ xiñó’ re fáá’ra i i ba ‘nɇɇ’ i lýn jná tá’ jö i jmóo la’ ki la kú jyn ráá’ i tá’ jenuu jialyna e xa, jailyna xa e lɇ la’ kié’ kí jia’ náá’ kiä’ dsa tá’ i i re fáá’ra jö, la kú ‘nɇɇ’ jö ráá’ i náá’ kiä’ dsa ba ‘nɇɇ’ i náá’ xiñó’ i i ba nɇɇ’ i lyna e dseli týn jö, e la lɇ náá’ dsa ba tá’ i i kö’, kie’ jmóo la lɇ e <noise> mjmoo dsa ta ‘nɇɇ’ jia’ re lí fó’ e <noise> reló ba ‘nɇɇ’ tá’ jö ráá’.